Hitaande deemil wen, hen ko warta e hakkille neɗɗo tan, uniwersite tawi nden dun tawi kam e muuɗum. <hesitation> Oo wakkati du tawiino iniwersitee jaati ngaɗammi, haani ka. Eyyo.